हमें बहुत सारे पौधों के नाम आते हैं। हमारे गाँव साइड बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। जैसे की नीम, बरगद, पीपल, जामुन, आम, चंदन, इमली, सुपारी। देवदार, बबूल का पेड़, बाँस का पेड़, केला आंवला का पेड़।